TV ak ishin huji midaasit won bayaa armum teete daawot. won dado duungaa jirtiinen woat armatan teet kwa mfano ak kenyatanfa woat kenya teet won dunia nzima hindaawotai, won endeleit yote akasiin hubet, duum hata movinen kasiitiinen hindaawotenie duum TVn ishin won bayaa won duraani fa wonsun baya wot daawot